Aha, in zlèn mè a giya mè in zlèn di mana a mbahaya a gada è giya a gadsa azbi toh nzlènè na tba è gada waya tma tma nzlènè bi ai kwas a gi mèka <hesitation> tsa tsavul ba gwali nga mènè tsavul sat è tsata gwali nga mafai ka nzlèn di man ndo giya ba a mbahana nduv nènga ba az bi. ai kwas nga maya kè arai agas dalai man wud mafai sa nga tsa tsavula bka ai dai maf sba da ɗzin bi ndawandaw ba da slèban dai mafa kir mam na, a nga slbi maf makla dok ka, dai mafa nba a zai na ngudama maka, ndu ndi man ta gwada ba sai ta gwad skwita a hausa ay dai hausa sa dai nga dai, dai maf kam arai a gas kèjkèj ba ka slbana kir ngaya, ks slbana ngoz ngaya a kina ndzai kina vun tgi a mbali ma kir ngaya zhi ba ka gadan dai mafa mann arai gas ma kirmam ngaya ngats kba ka gadan dai mafa arai ka ngwada hausa az bai a nga nma ndawandaw ba a ghèd dai mafa a sabi nzlènè, nzlènè bi. nzlèn di mbla'a din ndi a ndav ba zbi ai kwas nga gikè? Nga dè findav manok kwas kè ma skwi zhègilè n'gaka skwin ma tsavun ntka a mba dè vati ɗè, Nga dè fi ndva gida gin kai ka skwi nghidè zbi ka ma mafa ghada a matskiya ba nga ngasa tsavul maf man nga tsiya ma toh nzlèn mata zlèv nga gida sba zlènè bi nga ndzai nga mbali zlènè ndi mbla'a a daka nduv ba az bi yaw tsavul mafa na in pchuk vata ghidè ndihi gudam ai pchukwata ghida ndihi a mbali makla dok dai maf bab ngai mana pchukwa ka ghid dè kè ghèd sungaya gina dai a hèn su ngida bi, dai tsukwa skwi ngidè kakka bi kɓ ghèd su ngaya ka gi wandalai ngai ba kè ghèd dai maf bab ngaya a matsakiya man sagan ta pchukwata nda bab nga nka arai ngada sa ngèchè mum maf dè ai yan tba nga ghèd mwandalai a kirnga ma nga gada a nga jakda mum mafa had gudam ska a mbubi è gada dalai mam ga manta hwahwa ba dalai mum maf sa da pchukwata ghèd bi da gwad skwit gina tètghi a kir tnga ba da slèba ta kir tnga da slèbana ngoz tnga a ta ndzai ta mèy ghad tsavul ga ngas kat ka mèy gad ginok ka arai tsavul maf skam a mbapchuk bi ma, ma mana nga ndzi a sat ka nga ndzo gid mafa nga ndi ghidè kèk, ko nga sun mma wa'ndal ba nga jakda mma wa'ndal ma a nga ghèd mum mafa nga kabika mum maf di aka kapchuk da ka, ka ghèd ma sabi sai ka ndz ngaya ghèd ma wandal man ka ma hausa zhè, ma kanuri zhè, kagad ka kè ghèd mu maf bab ngaya az bi Nt'kam a mbubi arai nga gwadakwai dai mafa ktma ktma ktma amèrika kta lagos, kta kano ba mum maf bab ngai sa gwad skwi ngai gènè <hesitation> a hanka skwi ngidè kakaka bi man kirmam ngaya a zhè azna sa taka haka a tsavul sa'a in hèd sa azna a shik tdi tsavul maf sa ai fèt tant maka ndawandawa ba ai tsavul mafa saba a tè ghèdè sabi, sai mana gad mana hausa ma nga ghèd gilɓ skwi ngèdè kèk ma ts'maka tsavul nta gdas na gudam stan ta duniya nan ngdasna duniya man amatsakiya maf bab ghad dok babba gad kata bab'baba a gad kata ata ghad sata az bi ta wush dausa gudam nga ghèd ma wandala ata gada a ngas bka ndawandaw da slèbaw daina a ndikana va ndawandaw dok a kirmam nba a chu skwina ahh dai mblab kabi kam di man ka gadan dai hausa ko kirmam nga ba a sun kbi a suna ga k'mafa sabi ma domin ka gwada dai nghidè kèk sat ka tsavul ngatisa a dè daidai abi ma, a ghèd mbla mbla bi tsavul dok arai agas mu maf, Tang ngas gwadakwan mum maf nga ghad ka tsavul a nasa skwi di man è tndav ga ya. Yaw, ai nga nasa a tsavul gè bab ga, tsavul kam a ndiva sa dè, a ndiva bi sba nga gwad mana rai wud bab nga dok ndi di man ta huwa huwa ba ata slbaw dai ata tsaw tsavul mafa ata gwada vdok kirmam nga gad kda, a ghad ka tyarwa, a ghad ka tlagos, a ghad ka tma tma bka uhm dai ngur mafa nta ta gwad klab ma nga ghèd mafa man nga ghèdè ngaghad klab ka, nga gwad a ghidè man skwi ghidè kak kabi dai maf sa zaina kam kmè nga gad ka, a nga gwad dai mafa nga. azna gokwun tè ghèd mafa sabi ta ngha ska ai ta ngèh vta dalai mamngas ta ngha va a ghidè mè? Man nga ndai ndo vasa ma, a huw huw ba arai dai a'mba dè a ndawa ndawa ta sun nga nga nan ngèzhè gida ahh skam vati nga zhè aahaaahaa hahad a vati sat dok nga gwadakwai dai maf bab nga a ndawa ndawa ba an tsna,